इदे डंग माचलियारो, केकडा, मगर मजबीरो, बलाबीरो, सार्क, वेलेरो चे। काई इदे डंग माचलिया का जे चान तिंद्रीने भूख लागे ने ती तिनुंग चे खाय जाए। ने तिंद्री भूख नी मिते ते भी ती अते चे तिंद्रा कदा थोड़ांग नानास माचलियारो ने ती नुंग ती खाय जाए। ती अते चे अते तालाउमा ने इदे डंग माचलियाने कम होई जाए। ती काई अते।